Pank um sääne rahaasotus, kost saat rahha lainadaq vai koh sa saat hoitaq umma rahha ja kohe kandas üle sullõ rahha, kost sa saat rahha sis vällä võttaq. Jaa, taa um määnegi maja kah samal aol, panga maja, ja sis sääne rahaasotus.